Salam alayikûm wa rahma tîllahi wa barkatûhu nikee wasara kilarara gîni tîrimira kîzeyi ru borora bur gal Allayi kila ncente. Tinta kôi ai ru killa lîge ini ši bêi au tan da ini nûŋurigaa jiire halas tinta unnu amma aga dakir. Aga tinta darbara kîŋciga cussu ni nii amma ntira ru wasara ntirigini taara na ginna ôduru jikii ni au tigi ntira na ôduru fade ni. Ini ai mire alaham dîrilayi bûrnu ru koo aga dakir unnu allaham dirilahii kara na buru oworu nturu ru dakir ni aga ru jiki aga ru unnu dusuu jiki aga ai alaham dirilahi. Au laa ntira kii aga ru jikire fatirgi ni kasirigi ni yêntirigi ni ini owordu geentirigiree ini ginna geentirig koo ai kee. Kôi ai dakuŋoo tirigaa ina muntu ru emporta ciki guru na amma tadihirigi ni amma ma jiyeru tûrtugi ni amma ini geeŋaa neere koo ne ini owor numai dagu geeniŋ. Mûsiliye numa kee numa ru tayi awi ini tira na bêi ma na bêi jii na bêi au te kee na unnu aga sôlisiyoo aga ŋa tani au da nûŋu ini ai înni ntigi suruma da teni suruu wuru kii yêŋ taara halas yaliya lantira owordu dakir ni jiraki ni ina mašalla buru cussu ru jiki allaham dirilahi au te kee na ginna yanii lantira kii awa mûkurigaa amiya addiya ru yertirigaa kôoli halas buru cussu. Aga ai ru jikii jurkôye nturu gonturug jurkôye nturu gonturug awa ntira mûkuruku ma dûrtug ji dûrtug fatirig kassiri yîdiri tisona halas au karta ntira na mûkurigi ni taara awa ŋûrdu šii yentiroo dakir allaham dirillahi awa bur cussu awa ai nturu kee kôoli bêi au awa irruŋa kee kôoli dîna ginna duro bêi. Dowoni karta na mûŋi dowoni ini neere sessiye owor numai dagu ginna geeniŋ neere unnu te kee unnu tinta kee na re au allaham dirilai kôi buru cussu tira orka ntira orka ntira filintirigi dûrtu fusa ntira mûku ru gini taara ini tîra ma ni dûrtigi ji na dûrtigi au aga allaham dirilai buru cussu. Agira ntira da fuzantirigi aska ntira da dîrigi ni ina ta duro daku ru jantirigi ni nî nturu na ginna amma hukumtira kaa caŋkir jiki ammai aga tere ini ai istiram dîi ni adab dîi ni irrima gal cûrowu ru da nuzugi ni aga tere aga ru ina ara mušakilara jamena na bêki ara na bêki ôtu na bêki bûrna na bêki. Aga koo na hayige neere orro numa cussu ru tayi ni meleru ncini ini neere dagima tômoriŋ aga koo cussu au unnu jirer na bûrna ai duro ciki yala ntaa kam zuncintig ini tigaa inta ini daŋoore aga bes fan aga yali numa galiŋire dowii numa galiŋire neere ini dagima ginna cussu raha ru ncini ini neere owor numai dagu ginna aga ru geeniŋ aga kôi amma na ciki ni kôi herde rôzire ni taara ru gali ni barkare ni oworjuu danni ni ini tira duruma ma ji ini tira danni. Irri nturu da ma cussu ni îyi na fami owordu tama zaga dagima ru geeniŋ înni yoo na aga ru fan înni daŋoo aga ru sus aga mire kôli ini kirigire ginna bêi îyi na šêmišiye owor numai dagu ginna cii. Cura na cikii ôlaa na cikii ini înni ini bênne bêi au kôi te ru amma ginna kii ncini nii abba numu ni duro yisiŋ ni ini neere owor numa dagu geeniŋ ni ini neere înni yoo na yaliya kii nciire ru ini ter cussu bêi. Ini teri kûro ini faraha na bêi ini teru kûro ini tîri na bêi unnu hee tani unnu ini owor du tarure aga jemena derig hinnoo aga barra derig. Au fariŋire ši buru cussu buru cussu buru cussu aga barra tinta ini geentirde bêi ini awa kûro geentirde na bêi. Gona na dîri lojintu fatiri na lojintu kisiri na lojintu awoni ini mire kôoli ini aga kirigire tômuru bêi. Unnu amma i unnu harayintinna hinnoo amma jamena kii wôwou ntiga aga cussu nii amma nau ni nii abba nau ni nii dîmira nau ni. Nii ahala nau ni nii usura nau ni. Kôi te ru amma kii neere ini daguma kisiŋini wire woo na tîi ncentigi nii bêled numa duro ncii ni ini awi da ncagire na danni ni ini awi kii derajema geeniŋire danni ni. Înni koo na irri nturu cussu irri nturu aniši palke da digi nam nîsoo yaliya na rido ki anaziŋi ni kii fariŋi ni kii yêniŋi ni ini owordu daguma kissiŋi ni kii sortî num na rikiŋi ni kii aga nturtu orka nta yiti biriŋi ni kii ina nta fana geentiŋi kii niima na nturtug kii yege ntuma nturtu addi yêntiŋ yege tê nturtu addi yêentiŋ murtaha ncikii bûrnu nirdoo amma mura taba na mura wahit ninta tani teere owor nuru saha taŋa kôoli aga irru dak <hesitation> irri u mire ini kôoli kirigire bêi ini tômuru înni na kirigire bêi digee irri u ai mata mata yiŋoo na. Amma irri mire daha gêrenti kisiŋ na tani bûrna der cussu ru duzug ini tira ini tira irri nturu ru cussu kôoli bêi. Irri nturu ru cussu kôoli bêi ini neere dagu kisiŋ ini neere daguma fariŋ inta amma naa kii ncii ini te ru cussu înni aya numa kolo ncii abba numa kolo ncii owoni kara numa karaniŋ. karaniŋ buru dakir <noise> mîya mîya ru dakir kara mire hal naana jûfut kisirere halnana karantirere amma amma ntira nii nturu kui terig halnana te bes geentirig. unnu karantir dayi tere ini tira kii înni kii šiša au amma ginna te ginna yêeni tigisoo na kara aiini buru muhim ini kôoli ini buru muhim ini buru muhim dige aŋkal numa dîli cîk gisi nceŋinni neere owoni dîli ncina gini. Ini neere dagima na gisi nceŋini neere kara unnu taŋoore ahalak numa na zîciŋ amma naa na kii cussu ru nuzig usura numa na kii cussu ru nuzug inta kara tami deere sakidu ôtu derii ôtu derii ôtu deri ôtu derii lôlo geeniri ma nteri te kôoli geenimmi ille kara ai kubu duro coo na kubu duro coo na kara ai dîli karan aga irri ru dîli karan. Kara nafa gurti nceŋ kara aŋkala gurti nceŋ kara têrbiye nceŋ kara neere orro numa cûrowu gisig kara neere ini dagima ginna gisi nceŋ amma i kunnoo ru coo na kirayaan bes. Kara ai kôoli ini kirigire bêi kara ai durume kôoli ini kirigire tani nêski nuruu mire duzu jiiŋa ru durume kara ai kôoli tapkee owor tapkee daguru haliyar na karanirii na jii ini geeniri jiŋa ginna unnu înni gisi coo na kaziri jii orko nira na filinirig hadina nira na filinirig fura nira na filinirig dô nira na filinirig jii na owor nuruwi kara cii. Aaa kara ini kii tûruza cee kara kôoli ini kirigire bêi kara mire ru ini bili bêi amma i harayintinni aaa ôtu deri ôtu deri ôtu deri inta tani aaa kôi tira ini tira niŋa te kôli geenim dîmir taŋu. Tani fadiriga dîli da bal nak inta kara numa karan kara soommi kara dagime ntigisoore ini guru ginna sahali tissi nceŋ karani tisoore ini tira kurii te gor buraniŋiroo na sahali tisi nceŋ. Hêi tani unnu duduruga koo karan karan karan dere tani kôi te ini ŋa derigi aaa kôi ai kee derigi lana kii yêni yeruŋoo na usoo kara numa karan tani koo bini tapkee wuri jîdda usoo kara numa karan yêe koo kara ncatini nuzu ncoo na karan ntigani niroo na karan au kôi amma i fatu ncentigaa nteru fatu ncentoo niroo na saga da karan nii da diraja geeniŋ. Lanum ranere ai kee ai kee ai kee ai ne eke kisirig far ai na fadiroo bor far ini ai kee kisiroo bor far ai re kee fadiroo boru faru ai kee kisirig far ini dere kubu ncoo ñai te kee mire ña karayine ru buzug. kara karan bes kara karaniŋoore neere ini da saha tissi nceŋ dere jahal saakit ma nterig ji nterig kûru kûru tîniŋ araraniŋ kei tira nterig. Ina ammaa gonuŋ ma ji yaaŋ owor juu nterig ini ginna ru au añi karanime na ši cûronime na ši kiŋcahal na tayi <hesitation> te sîri danni. Ôdu ininiŋ filaniŋa bini tûwidu derig filan ŋa derig filan ŋa derig jama derig filan ŋa derig kôoli gûro karanimmi. Ini geenime na bêi ini farime na bêi ini kisime na bêi ini farime na bêi ini kisime na bêi ini kisime na bêi ini yênime na bêi. Neere kui nteroo mušakil cii hêyi kara ntiga karan kara numa dîlli karan kara numa ai zaga hal na na ncidiriga bes ru karan tan teere haliye ru unnu au buu jillan nu bini hôlu kara mala karaniri jii ciina kôoli ina ara geenirigaa ginna camur fûdur soor deri kara ru duzug. Rôza ra bini ŋila kam filintir ŋila kam kii nîntir ini nafajintire cee unnu kara haliye ru wuru înni kee na nafaciŋ. Unnu alaham dirilahi amma ntira ginna kii jiki usura nturuua ginna kii jiki kôi kii jiku Damenu mûsiliye numa amma nayi goyintu dîi rure inta karaniŋ derajema ye ini tira ye sîri danni ini dêk ini tira kôoli dîna dama da bêi ini tinta bini geentir tirde au tira kuiri geeŋire bêi kôoli uuu kôli karani gîs kara karaniŋoore nafanciŋ dîmir taŋu. Uuũ mêri ai gali da bal nak ai kôoli geenimi ini kôoli mêri zuntu cî numa ru kôoli tirimmi mêri zuntu farimmi ini zuntu kôoli geenimmi kara numa karan ini intayi uŋko karan tini kôi teru yaga duro jîrintoo au ai kara jehetigaa addi sîgi iniŋoore amma da sîgi ceŋoore tani nûŋur dii daŋur duzug. Te gali šii inta unu nê gonuŋooe kat turkuŋciŋ nîye gonuŋoore turkuŋci inta deri nê tami deere tani baaden kisirig aaa kôi tira ini tira ita karanere rôzu wîriŋ. Kira tammi hayiwan kee kôi tee duro ri raa duro tigan njii kûrukuru tîniŋ ma nterig ji nterii ree tiisoo înnii na tammi sifir zêro. Te sîri danni dou ru kiran kiran kindugii geen kiran bes. Tani mêra taŋaa buu ginna ru au kurturuŋare kira duro nafa cii. Kira duro nafa cii. Kira duro nêerei ini nêski numa nêerei haaniŋaa ini gondaa geeniŋ. Bîg ai cîg cîg cîg cîg cîg cîg ini farima dagoo na dazaga dagoo na ini tira kuri dagoo na kôoli cusu bêi. Unnu wuzare hamdûlilla unnu faampurde fatirii jikuu niima šee. Hêyi inda kiran ndoore ãã neere ru boru. Kiran dige kiran berke tiisoo au ai- i jufaruu boru fariŋ. Ãã te tira tani bini gaa bini aya kaa kôi ma na derigii. Bini kôi tira kuri derigii. Yin tira deere jîgii jîgii jîgii askire ma nterig ji nterigaa sîri danni. Kôi ai unnu usra naa mûsuliye numa goyindu dîruuren na neere kii nciŋa de amma naa- i masaarip ñentigii tûna ñentigii buŋaa ñentigii yaaŋaa ni ñentigi ma ji toore kurtidir ntirdi kurtidir ntu hanainum ron na kiran. <noise> Kiran kira nuŋore neere ru boru. Tinda koore ini geentirde bêyi Dînaa daa. Ciina ini geentirii jikuu ini fîkirtirii jikuu nîjillanii? Wallaahi unnu kira bôdunturdaa hinnoo nuŋu addiyaa ru kira tîdirdaa ru Buru nôrubdintire. Buru nôruban wallai fadirigaare kee tapka nôrupdintiraa nufadiroo ŋanimmi. Zaka nôruutinaa na uŋko abba ntiraa jahala. Teere jiran unnu amma ru saga nciki. unnu kira mire tîri tiisii cii naana nêerei gonuma ru gonum ni gutoroma ru goyi kaara ciŋa ginna kiranii kiranii kiranii iše num wulla êširin ini tira dîiree saa ini tira tiisiroo hamdûlilai buru cusu. Amma uŋgaa ye amma binaa ye na šiša. Amma uŋkoyaa ini ginna hala ntiraa kaa na unnu re šiša. Amma uŋgoyaa au hundu buru daku. ini gisuu ni gisu in tufadaa ni tufade unnu ai taara dêri saaker kira tîdirdaa jirkan kîra kûdura kaa. Ma dûrtug ji dûrtug ãã kôi tira tani arii in bini tani kôi tira kuri darig. Bini ôdo derig, bini dôr kuri derig, bini ãã in tira gursuu ye amma banaa daa wûdur tammaa ai hanagare ši. Ai unnu tinda kira taame siis. nufadirii jii diye. Ini tani nufadirigaa naara ginna nafañindigire naara ginnar boru ni. Lakin kira tammi bini dôole kunnore ussu amai dogoo kunno na ussu. Kira tammoo amma taa ru gîskei bes ncii. Kira taŋoo ini neere yim ini neere daama kisiŋ. Unnu halii ai ru ordinater kui numa ru naki ñentiŋa ru suru numa ruun ndoo hananima kaanaa te ña? Te ña te geenimmi. A nuu diziyaa ŋa ru kôlunum ncii kôi te ru neere i ini daguma geeniŋ. A kôi tira in tira in tira te kôoli geentimmi. Naazire hee tani ai nuu fadirii jiŋa na ini ai tani nufadirii jiŋa buru bu ran. Amma kunno ru coo na kira ai kirayaan. Unnu alhamdîllaa owel kira ai unnu kirantirdaa daa fatirii jiki dazaga mire na ini tira kirig. Unnu fatiroo daa fatirig fatirdoo buraiŋaa amma kuri u curuu kirayi mustugbaluu mustagbil geeyaan. Inii kirayaan neere aŋkal numa dîliiŋ. Neere nuŋu wuru tama gali ntigisig. Neere naa rôzire ntiisig. Bin tiisoo bini yege ema derig kôi tira ini terig nii duro ru înni buraniŋ. Kôoli te bêi unnu. Au ini kuri ciŋa inta wurde nimii wurde numa galli karramu. Wurde numee ini ncufaruu gis yen. Erru nuŋoo yerru, yîr yiŋoo yîr, usso yiŋoo usso neere kôoli dau baammi. Abba taŋu dauruu aya taŋu dauruu hêyi unnu mire umi ai kee cee? Ai wa aya numa kee bêi. Aya numa kunno na teroo aya numii ôora untoo ôora yîsii ye yaa murdom ye kiši ru gonci. Faamume kiši ru gonci kiši ru gonci ŋa in mire i naana ini intai dawii gisii bussu A nuu diziyaa ŋa ru kôlunum ncii kôi te ru neere i ini daguma geeniŋ. A kôi tira in tira in tira te kôoli geentimmi. Naazire hee tani ai nuu fadirii jiŋa na ini ai tani nufadirii jiŋa buru bu ran. Amma kunno ru coo na kira ai kirayaan. Unnu alhamdîllaa owel kira ai unnu kirantirdaa daa fatirii jiki dazaga mire na ini tira kirig. Unnu fatiroo daa fatirig fatirdoo buraiŋaa amma kuri u curuu kirayi mustugbaluu mustagbil geeyaan. Inii kirayaan neere aŋkal numa dîliiŋ. Neere nuŋu wuru tama gali ntigisig. Neere naa rôzire ntiisig. Bin tiisoo bini yege ema derig kôi tira ini terig nii duro ru înni buraniŋ. Kôoli te bêi unnu. Au ini kuri ciŋa inta wurde nimii wurde numa galli karramu. Wurde numee ini ncufaruu gis yen. Erru nuŋoo yerru, yîr yiŋoo yîr, usso yiŋoo usso neere kôoli dau baammi. Abba taŋu dauruu aya taŋu dauruu hêyi unnu mire umi ai kee cee? Ai wa aya numa kee bêi. Aya numa kunno na teroo aya numii ôora untoo au ôora yîsii yaa murdomee kiši ru gonci. Faamuma kiši ru gonci kiši ru gonciŋa in mire naa ini intai daguma gisii bussu Yim fusu yim ncuusugaa tiisoo dînaa ginna dau huma ru ruug. Dînaa ginna dau huma ru curuug. Au teŋa inta yim tira tiisoo mêri zuntu fareere owor baweere dau baweere mire ginna zaal tiri soweere geeniŋaa. Ña te geeniŋaa inta? Te kôoli geenimmi, tômmu ru te ginasu koo. <noise> kôoli geenimmi, unnu amma ginna gisirigaa duturii jiki. Duusoo na tirii au guru wurda huma kii wura au guru wurda huma ini tira. Ini tira ndiŋaa ini teru zuntu dînaa ginna daa bêi. Ña inta wurda numa kii wunuŋaa înni jirkan nu wunuŋ. Mire i ncuusire mire i ncîirintire mire i bu nciisire wo ini daama ginna ncen ni. Aligi ncen eršen ncen ini kisar numa ciŋa sun. Ai unnu au tirai erciŋore wurda huma kii wura <hesitation> aya taŋuu dagir. Abba taŋuu dagir te na farimmi. Amma ara ginna kal owordi aya numa koo tuun ni cene. Mire numa kei cene. Saa naa sêela yiriŋoo ri ai kee cunci nceŋ. Ini neerei owor numa daguu gisu nceŋ. Tîi barayi cî duro dînnu nceŋ. Ŋila naa cûu kôi ŋil tammaa ru tuun huma cap cap cap cap yabii yabii yabii yabiiree ini ai ŋila naa ini tiisu. Ŋila naa cûu tiisu wor ŋila naa cûu tiisigaa ginna ru <hesitation> ŋila naa cûu tiisoo tîi barai nceŋ. Cî duro dînni nceŋ. Iziya masu nceŋ. Aligii nceŋ. Mii taŋa ini tira ini tira yiŋiiree tiisoo baadin tiisoo <hesitation> înni tigisi narriŋaa na te gali ši te geenimmi unnu ina ara mîšikila gurti ciiŋa ginna karantirii jeekinnaa gurtii cii. Inda karanime koonore inuu amma za daa huma ereraa dîiŋa neere hananiŋ te ke neere haraniŋ. Inda neere kôlunum joo te kôoli geenimmi amma i hanadinna jikar haranyintigire hêi hêi tan mêri ai nufadirigaa gon aya numa ai fataŋoo gal taŋoo gal aba doo lakaayid ti inda ye abama ye inda ari ai aya numa goyi indaa ru goyi mosuliye ginna goyi dii inda arii mûñen ini arii mûñen jii. Arii mûñinŋa ari haŋiŋ yege naana cii gûrsa šeri njen gurti ñeŋoo badin tigisoo aba num sowere aba numa ye aya numa ye fûrire arima daa sûsuniŋi ña te ginna ari kôi cuu faninŋe hêi inda unnu ini geendiri jikoo ini sîri danni a kege kôoli bêi. Amma te gee noo zundun te geendimi unnu wurda unnu wurda ntiraa wurda nusre na cii wussu na cii inda agu ini saga ciiŋa wurde numa gali dir biri azu wurde numa gali dir azu lakin inda kôlunum ñiŋa wurde numa zundu gisiŋi zundu fariŋi badin mii numa indar na ñigisig te na yanda. a dêri sakid inda na tan toore mîšikila taru na jii pot ari na murdaa bara kôi te ru maa ni jîi n iŋoo wallahi Hêi inda hêi šalla labara buru cikii. Šalla dînaa kûi ru mîskila buru cii. Unnu deere neere ini daguma geeniŋ daguma genii ncii ciina mîskila bur bui cii. <hesitation> unnu kaa ru unnu dana numma kiride ari aba numa mûñenne ciiru neere arima gii dakuma geendii ñikii ciina. Mîškila cii <hesitation> unnu amma ginna haradiree unnu tinda unnu ariya tidiri yaliya tidiri dussu jikii walla te ke ši. Gii dussu jikoo na wurda wurda ndiraa buru biri assee, ina unnu na famtira wurda unnu abawu koo wurda kowu kôoli te ini tira faroo cîima fî cen. Yir ini tira gon têni goyi cen ñaa te geeniŋa ai ginna kara nagizuu geeyiŋ. Karaa dir kara ni joo a wurda nira daara gon owor numa re owor nuru kištirimi ni mire ni kištirimi ni unnu še inda unnu nûktu ma dirime nûkundinna re ginna amma harayindii bêkii. Ini te ke ndiraa ña te geeni ŋa te kôoli gee dim aslan geedim dii gee dim tommur geenim jire ari wurda numa gisoo ari wurda numa ãã amma ina edde geendii ñikuu teere geendirii jikii geentu ni amma ginna ariya ariya tidiri sedis cinnu Wallai aba nduru yalii ndurur aba nduru kui nakir. Nufatu buru dakir ah inda îyi jigisoo helige numa alla i îyi njigisoo buzu gêre njigisoo buzu dôwu ñen walla yi dogu nuzi aya numa ôwura yîsii ye yaa yîsii ye kiši duro goyiŋi inda ôwura yîsii ye yaa murdom kiši duro goyiŋi famume. Undoo yim dusugaa aya numa gii kab kasar numa daa tabtire mire ginna orroma hêi te têi buzu ciire keyi turuma bini nusuk te ke buzu ciire njisi njisi njisire aŋ ŋigisoo na inda kee numa nee yiiŋa eke daa numa goyi neere woši iši ine ai yi na ran ai ye ai yaa ai yaa ini kege ru erigi hêi digi aya numa kirigire bêi aya numa kôoli ini tira kirigire bêi ninda hanandimmaa jil koo hanadiŋire koo aya sopure nirde fêri gii randimmi ina kuri gii randimmi <hesitation> ogon fadirgaa nindara buru ña te geendiŋa te kôoli geendimmi še karab še geenndimmi. Agu aũ tê-i ncuussu ŋa bara tigisoo wûšiini numa keyi nceŋ êrdigiwi nceŋ digi goyi komii ai ra ncinawug osunur ñire komii ai ra ncinawug goyi komii ai ra ncinawug ŋila na cûu tigisu. Cûu tigisoo tugun cener bara tigisoo tîi barayi nceŋ cî duro dînni nceŋ goyi kui nawu nceŋ wurtu nceŋi ya ûmmi ya ûmmi aya taŋuŋa aya taŋuŋa mii taŋuu buru dagu ru orro nur ai dagu, umah yi cî cuki nceŋ cî cuki nceiŋa duro kazu yeniŋoo kazu numa lamug ai ini are cussu jire iŋa na. Unnu amma gura i ayan ayanduu yindoo na kirin ña te geeniŋ ŋa hêi amma tee geenniŋoo tara kui noromdige ciina rôn. Unnu ina ginna fatiri fatiri kisin mii taŋoo re daa mire daa buru buzu dii daa kaa curuu dii maa nurtig jii nurtig te ginna ña te kôoli gali ši hêi ussu aba yin aba kiñjir noo aba kinjir inda ñee inda ñee yi la anuu inda ah a te fariŋa hêi inda nuu ini tira fî tusee alla jufusure ši subbuuma geenim sôwure alla i jufusure jire subbuuma aya numa ye aba numa ye te hôolu niye din ke jillar tan koo Te kôoli de unnu owor taŋa bur daginni. Owor taŋuu ini daguure yege aya numa ŋa, aya numa goniere, aya numa gonim kisiere kii fariŋire, geen yeniere. Aya taŋu daguru înni geenir ninirig, înni kisir ninirig, înni nuŋosir ninirig, înni yêenir ninirig, kunno nuguruurug, înni ke aya taŋu, aya taŋu bur dagir. Nuŋu harij mire kuruum ni ini bui ni au wire na cîma aya numa lau kirenne hinnoo, a ke kîrum ni ini nter kiranii kiranii kiraniiree niroo aya daa karatiriŋ, abba numa karayinne hinnoo daa karatiriŋ. Kôoli še înni ke kisiŋoo na sobou ai tani fadirŋare dakume ši. Ciina wurda ntaa ru galli awusu. Wurde tinta re rai ntir. Yoo. Wurdere kee danni, uũ kôomil kee danni. Te tômu ru danni jame. Kui ñiti hee ntoo wurde nduruu, wurde ntiraa unnu cûure cikii. Yoo kisiree duro bag na haŋiŋ. Ini fatir yendirigaa na bêi. Laha kôi tira tani ini tira niroo aya taŋuu goyi dîi daa laar cen gurti ni neroo yim turon daa baarde ni bêi, owrtirde ni bêi, yo zuntu fadirde ni bêi, yo zuntu kisirde ni bêi. Îyi kurtur yenirig, tan añimare dige, yî na kurtur yrnirig, aka na kuudur yenirig. Aya taŋu aya taŋu, aya taŋu, aya ya taŋu nirigaa fadirii kii jikii. Añii te še kii kôoli geentimmi. Unnu ammaa ginna înnii kisiŋo na hanayintinnaa, aâ hêi <laughs> te ini tigisuu nufadaar ni. Šallaa <hesitation> aba taŋu ini jigisuu nterere kiši numa amma ru yeniŋ te na geenimmi. Inta kiši numa duro ini tira wurde numa gisoo alhamdulilay mîškila danni nuŋoore înni na danni. Kôoli ncawoo na kassi baammi. Zuntu ncufaroo na nûŋummi kui usso. Gal ni fa na yen wurde nuruu wurde numa ini tira neere zuntu dige, neere zuntu hinnoo wurde ini tira ncufaroo kôoli. Ŋila kam ncikoo na kisim yeniŋ ni, fari yeniŋ, yê yeniŋ, înni gisoo na ini kisima ini ini neere daguma fari yenii ncoo tômur daa ncawinni, tômur daa ncawinni dige. Unnu duro Aba taŋuu înni geenir ninirig, aba taŋuu înni dagum, înni kisir ninirig, înni fadir ninirig, înni geenirig, wurde taŋa, wurde taŋu neere înni dagum, uũ ai kurtu aligi numa jammur ninaar, kurtu aba taŋu aligi numa ai tûllur ninaar ni, kurtu sabun kîinir kurtur ninaar ni, hêi aba garru inta yerrimmi suus tan dere. Aba a ke ši, ũũ hũ tan kisir ninaar ni, hêi aba inta suus ši naazig aba taŋa. Hêi cûro ner kunno nterig tani cûro dere. Aã tan cûro dere, kii furaa tan kiinire a ke ši, hêi ini tira niŋiroo hinnoo te de deere neere kiši numar ini tira nîsi ncii cî boo wunusu ai bussu ñaŋiŋ. Wurde numa terere taabtiŋ, agu yiga cî terere ôdu ni terere furaa werenirig, orka werenirig, yaliya taŋaa kîrinirig, ba kisirig, añaa kisirig, ini tira yiŋ. Inta kira na karanimmi, rôza na werenimmi, deere kiši šii ke nîsi ncoo te tigisigire? Te tigsinni, kôoli ginnar ini ginnar mihima kara mihim, ini ginnar kara mihim, karar bara tigisoo, cûronuŋo neere ini daguma ginna geeniŋ, ini daguma ginna geeniŋ. Ille ini zuntu ciiŋare ini zuntu ciiŋare der nîsi ncoo zuntu. Nîsi njenne koono ini naana neere daguma geeniŋ. Agu neere kûlli cûro cûroniŋ ni, te kôoli Unnu amma ara ini geentigaa ginna duturii jikii. Au inaa ahan ciina amma ara unnu am saga guru niir têi digi mar tuzuere abama cûroyiŋ. Mire înni gis ntoo na gisinni. Ña te geentiŋaa? Wurdaa neere i fussumme walla, mura i njufusutira ni ši? Hêyii ninta nufataar ini geentiroo sîri dîŋa mu yeentiŋoo narkamoo na mire ginna luga te luga dazaga cusu. Dazaga wôwa yêentirii jikuu buru boru unnu ammai hanaitinna jirkan dazagara cusu ši yiŋ. Dazaga buru cusu dazaga tani wer fariyenir waadiye fuwii ciŋa durumee cusu ru fadirii jii. <noise> Amma hanaitinnaa ru nuŋu ini tira dazaga ñidirdaa dazaga duro busu. Ama dazaga duro ini muntu ru cii. Dazaga duro ina muntu ru ciki. Ina duro muntu ciki nirigaa ini naara au geentii tiisoo na taŋuu raa daa nirdig. Daanirig šîfu ãã ka hunaa ama kei tira ini tira ntirig ciina unnu dazagaa kuree haaniŋ. Muntuu ginna nûkta hatig. <hesitation> unnu mêri wurdaa ŋa nufatii jikuu ñaana kôi ciŋ buurin karanvce. Gûduro ma buru karayinii ciŋa wûdur ini daguu gisu ceŋ. Ini daguu faru cene ini daguu dîli gisi cene. Wurda saa banim yee duro teri buranimmi. Kunno nteroo na wurda tammo tiisinni amma ôsumuŋi. Kiranii ncoo wurdaa dau baaŋo na ini tira kisii ncoo ye wurdaa ini hardinne geenii ncoo kiranii ncoo kira numa kui tayi. Kira numa kui tennni tira. Kiranii ncooree tiisoore kirada na ina nî ja nî ja to kirani ncii inta. Ôwel bidaaya ru ini kiranii jiŋa kiranii ncoore ahalag gali kisiŋ. Owor numa saahel kisiŋ. Wuruu kisimmi. In naana kiranii kiranii kiranii kiranii kiraniiree tiisoo na ammai unnu kirandirii kirande buru tiisig. Tani kôi tira diisig. Taa de diisig niŋaa ru karare tiisoo na kararei mire re inta ronciŋ din bêi. Unnu ammai hanaitinnaa jirka findigire koo kiranii tiisoo kara kei tira dîni ñeŋ. Ini dêri saakit ini te kee bêi. Ini fûuge ru terigire bêi. Kiranii yim naana tiisoo na illaa tani dotor diisoo dagir. Wulla tani amma kira hediroo dagir. Hei tani kinna kumser niŋini te kee ši. Ini te kee kiranimmi kui zîir kôi kiranii kiranii kiranii kiranii kiraniiree hê nokaa kira numa tuzugaa tiisoore higde tira nimmi kiraarei nceŋ. Kiraarei buranciŋ kiraarei nceŋ. Nceŋore nter kisii tiisoore amma bîyoo buru kîzei cîrii cen. Amma nuŋu kirai ntiraa i uŋgo kiraintiraa ye kirantire hinnaa ye buru šiša. Too mini unnu neere kiranime hinnaa jirkan nu au kirainaa i kirayine hinne i muskaa de buru šiša. Wûina tinda uŋko au tira ki dûrtu yentiroo mire au kiradaa amma karamtire ni karamtire ni bôyeede ni mire dîl ni aŋgal ma nîye bes cii. Te au kira dannaa au au ini saakit. Au saakit saakit ciin ñaana kiren ñaana ihaana ši. Hayiwan niŋe hayiwan ši au niŋe au ši ilaa înni? Kira danna jilla gisig. Kira dîre koo au ginnai burayiŋ. Au kiradaa ye kirade hinnaa ye halii ai ru duusu ye dîski ye kee. Duusu ye dîski ye kee te- u jillanir kirai gisig kiran inta nuu kôlunum ncii neere ini neere daguma geeniŋaa te kee ši kira ini te kee danni. Miree te kôoli ini te kee danni. Kira kiran owel mire na kira nceŋ. Ini deere saakit nuuzu ncoo kuno ru haraniŋ te. Nuŋu te buru geen ni kira kiran. Au mire buru faamtin ceŋ. Kôi guru na kîbir saafal tame ntiisig. ammaa direg ncusoo gonuŋire tiisig. Usra na kii wôri ini niŋaa na kii sôroptiŋire ntiisig. Deere inta kui ncoo te hanadinna munumee te. Te kôoli geenimmi te kôoli geenimmi. Gînii tiisoo na kiran kiranuŋore neere gêema haŋiŋ. Inii wonaa yee eleena nee kuru inaa koo buru na kiyaayi. Ginuu rantu unnu kira tamma jirkan nu kira tamma jirkan nu kôi tira nteni aljaa kûi ini tira fadirig nuŋoo šin tufanni. Au au ru au sootiye in tira kii yêenirig nuŋoo na fan ncenni. Te înni jillan nu kira tammaa gisig. Kira taŋore inta yereere dau numa ŋûl naare ammaa kûi buru na wôwu ši amma ni kii ini farumaa ai ši hêdin kisime ni.